الصراحة أكثر الأوجات اللى حسيت فيها إنى كنت سيئة الحظ كان لما مرة كنت مسافرة مع صديجاتى رحلة، كل شيء كان مرتب لكن فجأة نسيت جواز سفرى في البيت، وعانيت من مشاكل كبيرة في المطار قظيت ساعات أركظ بين المكاتب عشان أعدل الأمور، وفي النهاية ظاعت علينا الرحلة، كان أكثر لحظة حسيت فيها إنى ما عندى حظ.